Son seguo che preferieiva tegnime o mæ nomme, quello ch'ò oua ch'ô l'é Paolo Maria perché o me piaxe un muggio o me gusta proprio e son contento che mæ mamma e mæ papà aivan deciso de dâmelo. O l'é un nomme ch'o porrieiva anche no ëse importante ma o scignificou do mæ nomme pe mi o l'é importante e son seguo che no aviæ proprio a minima intençion de cangiâlo.